Gne piso gne piso koa da gne tiany da mipetraky ankamberany e tompony igny eo da mifamolopolotry ame tompony eo da matoritory amigneo da miala an'iny da mileladelatry da oh e piso io ein da <laughs> mahagaga anah avao koa an'izy io da hafa avao koa ame biby hafa io ka.